Mboo, mboo kwasabau aja atijiree, ajatitire ifazi kwa maanokiingera kwa vantu naa koo akushiiene iundi, nokuluma, maa no- nokujeruhi maanolo.